ଆପନେ ଏପରୀ କୁଣ ସୀ ପାଇବ ବିସର ବତେ ପରେ, ଜିପରୀ ଦ୍ଵାରା ପାଣୀ କୁଛ ପହଁଚାଈ ଦିଯା ଜାଈ ପରେ। ଇଠୀ ପାଇବ ବିସର କୁଛ ଜାଈଚୀ। ପ୍ରୋସ୍ଟନୋଟୀ ଅତୀ ସୋରୋଲ ହୋତେ। ପ୍ରୋସ୍ଟନୋଟୀ ଅତୀ ସଂଖୀପ୍ତ ମଧ୍ଯ ହୋତେ। ଇଠୀ ପାଇବ ବିସର ବତେ ପରେ, ଜିପରୀ ଦ୍ଵାରା ପାଇବ ବିସର ବତେ ପରେ, ଜିପରୀ ଦ୍ଵାରା ପାଇବ ବିସର ବତେ ପରେ।